Ne eya ɖe nyɔnua, eya na agba nɛ, eya biɔ ta le tɔ ku nɔ gbɔ. Ne enyi bena ŋtsu ya ɖe nyɔnua, a yi na etɔa kuɖo nɔa gbɔ tutu gbã, ayi biɔ na be na, afɔ ɖeɖe gbã tɔ, eyina, etsɔ ha ku etɔ tsɔ yina o yɔnɛ be na ashitɔ bu ye yina vɛ hɔna eta biɔ nu mao ma, enu ke wa hɔ wa bia nyɔnu ta o vɛ hɔnɛ. Ne eyi o tsɔ nanɛ etrɔ vɛ nana agba le nyɔnua, a be a hɔ va a vɛ ɖe nyɔnu. Vɔa egbe me fia ŋgba leo. Nyɔnuvio wo ŋtɔ o ɖe na nyɔnuvio tsã ƒe o biaɔ na wa ta, me nyo, nɔmalema. Le ese tsia ɖoa, o ɖo la ɖe agba le nyɔnua hafi wa ɖ nyɔnuvia lo. Ne eya ɖe ŋtsua, ne enyi be na, ameɖeo gblɔna be na ŋutsua ne ga- me enyi be na ame ne ya ɖo ga ye kpoe ya ɖeo. Ame ne ya lebe na woa, me nyi be na tugbedzɛ o dzɔdzɔ ne ebe edzɔ tugbedzɛ kpoa ame ya ɖeoa ne be eva amea gbɔa, amea va fuɖeɖe naoa me ye be na amea ya lebeno. Ne eɖeo kpɔa ya nɔ be le naɔ. Me nyi be na ya ɖo ga kaƒe ya ɖeo. Ameɖe kpekpe wo ɖe na ame lo. <noise>